raha izaho manokana aloha tena ny kafe kokoa e. Ilay dite an, ohatran'ny hoe tsy tena tsy tena misotro zavatra fa ohatran'ny hoe zavatra ma- na- nakobana izany.